Zaho zany <shushes> tsy manan-tômobily, tsy manaa fiara, ka zaho tsy manam-piar'eo am'izay zany tsy manan-tômobil'io, tsy mampilitsy lasantsy aho ro tsy mapilitsy esansy ro tsy maampilitsy eee, fitoeran-dasansy, tsy mampilitsy mihintsy aho satria rahay tsy mana tômôbily.